أ <hesitation> من دراستي للموضوع دراستي لهندسة العمارة أحس <hesitation> أميل جدًا للرسم <hesitation> أحسه يعبر عن مشاعري، يعبر عن طريقة إحساسي، وأحب جد جد القراءة مرة <hesitation> توسع لي آفاقي مرة، والرياظة ألعب رياظة بجد بشكل <hesitation> منتظم جدًا يحافظ على اللياقة البدنية حقتي.